هو انا الحقيقة منعرفش نعوم و معناه فالعومان الكل نعرف كان نطفو اذا كان البحر هادي اما كان عاصفة بحرية حاجة صعيبة معناها اني نقعد طافية على خاطر الموج قوي اولا انا منعرفش ثانيا الموج قوي و تيارات معناه حتى عبد يعرف يعوم تبدا صعيبة عليه donc فلامور هاديا مدابيا ناخد شمبرار و نلبسو